Yá vichí huakachí xhika'á xai ma'á maya taxhi xhí, maya'á taxhi ma'a tinana yuu kuá <hesitation> yuu kuá xakuxhe xii ihó kuuxa xakuxhé iho xa'a chikenuu nuxteñuu chachima'a utá, ha mayangua utá yaxhiá utá tinana chandaí maya'a tá tixia ha molcajeté nguá xa'á ya'á taxhí xhiyuu an diente de ajo xi xinió heyuka chonxa'a vii yuu maya'a yaxhixi kuu iyo'o makoño va'á ñakoño kono va'á, xanyekuu kuyate yuu kuii kilo ho ndava kilo ndaté yaxanyexí, yaxai freir kixka kuela'a mai casuela de barro, chiño ma'í ajan yuka frai frai freir xa'a xhin xixhí va'á va'á xhikuu, kuu vaxhí kiyuu chichiyo va'á, <hesitation> nakoño va'á jankachón koyee ma'á mayaxhi xhixi xhive'é maya'á. Kua ya'á ma'a huajillo ma'a tinana ma'a cebolla ma'a recaudó ma'a oreganó jakaxhión xavixhí yuu kuá xachinda yuu kuá xaxhí, chi makoyo ndei mako'o kuá kuñii chivañii takuá kuii ma'a muxaxa kuata kekumuu xaxayuu, uu ndavinki xakaxí xei kua kuani kuakaní chiñuu vaxí'í, xa'a ihó xakaxhi xa ihó kuxhinini xa'a ihó nuu xa'a yuu kua ihó xandá hí maya'á ma'a xaxa ma'a kunii na'a iho xa'a hiyuu kuá ndeuu nguacha'a kuandeu, ndenguxhanrí achiñanii xaxa aten mandeguu xakonde mandenguó tavee xakonde mandenguó chatavii noko'ó ho ho hiyun ta'á, chá kixachí cebolla akicha'a xii ño'o hay <hesitation> jakanakade nuká ndeguá chayuka kachii hi nguaí ña'a chonyo kuá kuan xaxhí ndukii, ma'a ma'a tinana oxima'a ma-ma-maya'á maya'á corrienté kán ajo'a jayuká ko'o yenuá nuu ma'a koye'e nuu ma'a casuela no yo'o maye'é yo mayenguo xhaxii chachun yaté xhindeí yatikó yati ye'e xakaxhi nima'a mandutuní. <noise> aján xakuxhi café xhí iyakuchi jakaxhiun nduka'a kuchiñiñi naxañí, kuan kadanii chiñoná tanii chayuu kuá ko'o uxi ñii xhima'a yayuu xhindaí sin café ho sin tuchiá java'í tuchiá tucha'a de granillo nanda janvaí chayuu kuá xii koyó ahi cha'a ihó xakavo'í iyo'o tukuu ma'á ma'a hijó hi xanda xandavii chiñani chiva'a maí hijó xiixa'í chayaí, xai iha yuu kuachí hima ixua'á chayai chima'a ma'a ma'a yunguu nguá, chima yojo chima'a ma-mapitioná, pitiona china ñoo chinji chonri ka'á ijo'a xaxa yonde machenguaré keyanrí iho xa'a kauu chen cheva'a ihó xhii onyauu ni'í xaniox tai xaniuu ndonguó ta'í xikuan mole, ndo'ó mandonguo há xaí kanyii ndaviin xii tuxii chavinxi chíxi cajuela, jakuixe xin nduchiá tuxhi chiyo'ó jankachón yo'ó kuá kuachi taxaña xa'á axhioma'a xexhiña'a xa'a xaxhi xoma'a xa'a nguaña'a, xaxhi yonrí ka'á tuxhi chiyo'o há koyee mayatá xhihua koyee maya'á. Chinana ma'a huajillo ma'a njuna cebolla na'a recaudó ma'a oreganó ma'a chachí nucha ya'á, acho'o yuu kuá nduki xhinchi va'a ma'á yuxa yuxadava'a nataín chí nduchia, atuu akachuñanrí ma'a ñanrí ma'a congelado nanri na'a ma'a xaxaí konda'a yunri kaia koi numa'a che'e yangua xaxa xhiuu ma'an mole ha xaiyo ma'a mole ma'a, ajo keta ma'a mole va'a chí njodo kovichí nakuu caja vindo'o manri chincha'a manri chin acexhi manrí chi ihó xuun yuxa'a xichi iho hí onre makue kaí chi yakuiyo xii yo'o tixió xaxhión xhian xaxhión axeke favi chón xavinta ma-ma-mole má mole xakuun ma'a molé chón xakuu ma'a mole ndokochonrí kaña chí nimacha nimandeché yuu taxa'a xama'a va'á anyenguu yono va'á ñayenguu machiña maxaxió van tuu nayenguo ya'manri manri manri chonri ka'a sencillo nixaxiká nii o'o xando'o xikanyuu yukan xoko nuu yunden ihá iyo'ó koo yuxhiá xananí nicha xakoí chakuando machando kayatiká lucha'a. Nii inina chikanduchia <noise> va'a no'ó naxande vende'e yaxhande vacha ya'á kua odakuixhia nduxi cha'a xhaxhande ma'á, <noise> ma-ma- ma'a mole ma'a xande <noise> kixa'a ma'a mole kuaxii, xande kuaxa'a jiiji hayukaxhia xhikii ma'á va'a mole va mole ndika'a nduchia choxia xuchikanduu chahuana yuxati kanducha'í yo'o xama'a tiyaka'a ka'a anima'a xa'a nani yuu kuá yanichí, yukuxani kuachayaxa kande kande yuu kuá axado hichande xii ndoko vichi nakuu nakaxii nakuchakuña xaña'a vichituu xandii tuu ka'a axa manri frito manri kuu xha kuachuka yande, ñayenguun nda'a choka'a yande nayenguu ña'í ya'a tavii ma'í iya'á inyennguu xiya'a chennguo xema'í, vichi xa'a xa'a ni'íni xaxañi vichikachió yuxavichi njankakuu axaxivichí xixa'a xhikemaxha ña'a xa'a xhikei ma-ma-matun xaxa xhitá xakuá kuuve muxaxa xa'a xakaxhi no ichí.